Mushuklar haqida bir qancha noto'g'ri tushunchalar mavjud. Ulardan eng keng tarqalgani- eng keng tarqalganini aytadigan bo'lsak, bu albatta oldingdan qora mushuk o'tib ketsa, yetti marta orqaga qadam bosib, qandaydir harakatlar qilish kerak bo'lmasa <hesitation> o'sha kuning yaxshilik bilan tugamaydi degan irimlar mavjud. Bu albatta umuman noto'g'ri, aksincha, mushuklar bu omadli jonzotlardir.